Eh! Mitombina avao aloha ty mahatsapa tanteraky ty olo hafa satria raha io tany io raha boribory, ty andalovako mety handalovanao koa hamaray, raha mahazo ahy mety hahazo anao koa hamaray, la eo zany samby mifampitsapatsapa eo amizay, samby mifankahazo, samby mifampiferinay.